الصراحة أفظل ذكرى لى كانت لما كنت أطلع مع جدى في المزرعة، كانت أفظل أيام، كان فيها جدى يعطينى دروس بسيطة في الحياة، كان يخليني أتعلم كيف أعتنى بنفسى ومستجبلى، هذا الوقت كان مميز لأنه خلانى أتعلم جيم الصبر و الإعتماد على النفس، وللحين أتذكر هذه ال-الذكرايات وأحبها جدا.